komið sæl veggjöld

eru komin upp á borð hjá Alþingi svo gæti farið að samþykkt verði á næstu dögum að heimta gjald af þeim sem aka um vegi landsins í gær bárust fréttir af því að meirihluti samgöngunefndar Alþingis ætli að leggja til þær breytingar á samgönguáætlun að veggjöld verði tekin upp um land allt þetta ætti einkum við um leiðirnar inn og út úr höfuðborginni og um göng víða um land þá er rætt um að ríkið greiði niður innanlandsflug og leggi til þess milljarð á ári þetta eru miklar breytingar á samgönguáætlun hana þarf að afgreiða fyrir áramót en það eru bara þrír dagar til stefnu áður en Alþingi fer í jólafrí samkvæmt starfsáætlun staðan er snúin en spurningin er í raun einföld hvernig ætlum við að fjármagna öruggar samgöngur í okkar stóra strjálbýla landi hingað eru komin þau Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra og Helga Vala Helgadóttir sem situr í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis velkomin takk Sigurður Ingi það eru þrír dagar í þinghlé

það þarf að samþykkja þessa samgönguáætlun fyrir áramót en fyrst þarf samgöngunefnd og þingið að átta sig á þessum risastóru breytingum

sem er verið að leggja til varðandi áætlunina að leggja á þessi umdeildu veggjöld setja milljarð í innanlandsflugið hvers vegna gerist þetta svona hratt í sjálfu sér er þetta sett fram í samgönguáætlun í haust og þá var vísað til þess að það yrðu starfshópar að störfum sem

yrði líklega

að taka tillit til þeirra niðurstaðna við við

þinglokin eða það sem við áætluðum að yrði nægur tími því að samgönguáætlun kom fram

undir lok september og þessir hópar hafa síðan skilað af sér og einn er

um flugið innanlandsflugið annars vegar að koma þessu kerfi millilandaflugvallanna í eitt kerfi og hins vegar niðurgreiðsla að jafna þeirra tækifæri til þess að sækja hingað þjónustu til Reykjavíkur sem við höfum ákveðið að byggja upp í öðru lagi er

tímamótavinna sem við höfum náð með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu annars vegar

uppbyggingu almenningssamgagna og hins vegar

sem er nauðsynleg og

svona ákveðin

hvernig það er hægt og í þriðja lagi þessi hópur sem mun reyndar ekki skila af sér endanlega fyrr en í janúar

næstu árum og nítján tvö þúsund tuttugu og fimm svo maður haldi sig nú við rétta öld að þá er áætlað að bensín og verði búin að lækka um tuttugu og fimm til fimmtíu prósent einu mörkuðu tekjustofnir sem hafa runnið til vegamála nei en hún hefur hins vegar skilað tillögum já til umhverfis og samgöngunefndar og til mín og við sjáum núna fyrir okkur það að við séum núna á þeim stað að við getum tekið stóra stökkið í þágu umferðaröryggis í þágu þess að stækka atvinnusóknarsvæðin til dæmis til þess að taka pressuna hér á höfuðborgarsvæðinu með með því að vera með öruggar samgöngur inn á Suðurland á Suðurnesin og upp í Borgarfjörð og við séum þá komin með stærra svæði

með auknar tengingar við landsbyggðina og þessar hugmyndir allar eru settar fram í þessu ljósi og metnaðarfull samgönguáætlun hún verður ekki mæld í kílómetrum hún verður mæld í í mannlífum og lífsgæðum og

sem dæmi þá fækkaði slysunum um sirka fimmtíu

prósent ef við næðum þeim árangri á þessum

það er talið að kostnaður samfélagsins sé um fimmtíu milljarðar fimmtíu til sextíu milljarðar á ári ef við næðum að helminga það tjón fyrir utan alla sorgina og

akkúrat þannig að þess vegna erum við að setja

já ég held að það séu allir sammála um það að það þurfi að ráðast í þessar samgöngubætur en akkúrat þessi atburðarás á þinginu virðist hafa komið minnihlutanum á óvart eða hvað já já það eru auðvitað allir sammála um að það þurfi að fara í verulegar úrbætur á samgöngu síðustu ríkisstjórnir hafa vanrækt þetta stórkostlega þessa innviði sem og aðra og þess vegna er nú staðan jafn slæm og hún er en það breytir ekki

því að það kemur inn samgönguáætlun í lok september og það er alveg sama hversu oft starfandi formaður umhverfis og samgöngunefndar segir það eða starfandi formaður talaði um það að skilvirknin á þinginu væri nú ekki mikil ef að það væri ekki hægt að afgreiða þessa samgönguáætlun það sem er verið að vinna núna í umhverfis og samgöngunefnd er auðvitað bara

allt annað dæmi heldur en við fengum inn í þingið í september og bara svona til þess að upplýsa almenning um það að þá fengum við kynningu fyrir nákvæmlega viku síðan á hugmyndum nefndar um innanlandsflug hvað að koma úr þeirri nefnd það kom til okkar á þriðjudaginn var okkur grunaði ekki að það ætti að fara að

skutla því inn í þá samgönguáætlun sem við erum núna að afgreiða það sama gildir um veggjöldin við töluðum um það við ráðherra hér í byrjun þegar hann var að mæla fyrir þessari samgönguáætlun þá talaði ég um það í þingsal að það væri skrítið að við værum

samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar á sama tíma og þingmenn eins stjórnarflokks voru á ferðalagi um landið til þess að kynna sína eigin samgönguáætlun og það er starfandi formaður umhverfis og samgöngunefndar og annar nefndarformaður Sjálfstæðisflokksins í þeirri nefnd sem voru

með sína eigin samgönguáætlun sem þeir kölluðu

önnur leið eða það er til önnur leið og við vorum einmitt að spurja ráðherra út í þetta af því að þetta eru líka stjórnarþingmenn og þá

vorum við að spurja ráðherrann hvaða hvaða áætlun erum við að fara að vinna hérna og þá var það alveg skýrt hjá ráðherra að það væri sú áætlun sem hann hefði lagt fram núna viku fyrir þinglok þá er allt í einu algjörlega nýtt hljóð

sem eru bara veggjöld sem eru auðvitað risastórt prinsippmál erum við að fara að taka veggjöld

bara af öllum leiðum inn og út úr borginni og mögulega einhverjum leiðum innan höfuðborgarsvæðisins og öll öll göng um landið

að því að vinna þetta bara hratt og skoða þetta bara vel ofan í kjölinn núna ja það er kannski

af því að forsendurnar eru ekki komnar við erum ennþá að kalla eftir gögnum

liggja að baki þessum tölum sem þið haldið að fáist út úr einhverjum veggjöldum hvað

þetta við erum að tala um almenningssamgöngur um allt land sem eru allar komnar upp í loft

líka algjörlega ja því var ósvarað í samgönguáætluninni sem við fengum í haust ætlum við að setja hundruð milljónir í að niðurgreiða innanlandsflug á sama tíma og við erum að reyna að standa við okkar skuldbindingar í loftslagsmálum þetta eru bara svo sem við verðum að svara áður en við tökum ákvörðun um þetta það kemur í ljós hvernig þessu máli reiðir fram í þinginu en mig langar líka

um sjálfar tillögurnar Sigurður Ingi um hvað snúast þessar hugmyndir þetta er eins og þú sagðir sérstakur starfshópur hefur verið að skoða þessar hugmyndir um gjaldtöku á vegunum eru komnar fram einhverjar svona konkret hugmyndir sem þú getur sagt okkur frá já og þó að starfshópurinn væri auðvitað kominn skemmra þarna í september að þá var var akkúrat það sem ég var að tala um í þinginu að það mjög líklegt og fjármagna með öðrum hætti og þá vorum við að tala um veggjöld og það er þessi starfshópur hefur eiginlega tvö meginverkefni annars vegar að svara því

ákalli hringinn í kring um landið frá öllum sveitarfélögum og mjög mörgum aðilum um það hvernig hægt sér að flýta framkvæmdum og þær leiðir eru til og þá erum við að tala um það að það þyrfti að stofna félag og það er einmitt það sem samgönguáætlun þyrfti í rauninni að taka ákvörðun um það er það sem ég skil vel að mönnum þyki það

einhverjum tímapunkti verðum við að taka þá ákvörðun taka þetta stóra stökk inn í nýja framtíð og það snýst um það að stofna félag opinbert félag sem væri með gjaldtöku sem tæki fjármuni þegar framkvæmdum yrði lokið þannig að það yrði engin gjaldtaka að fara að eiga sér stað fyrr en eftir kannski fjóra fimm ár

sem sagt ekkert að fara að breytast varðandi almenning

þeirra sem eru á bílum í dag

ríkið tæki lán fyrir já síðan yrði það þá væntanlega Vegagerðin eða

á vegum vegargerðarinnar sem myndi taka lán til þess að fjármagna þessar framkvæmdir byggja þær upp á fjórar fimm hugsanlega sex árum en þegar framkvæmdum yrði lokið þá myndi gjaldtakan hefjast og endurgreiðslur síðan á tuttugu ára tímabili ekkert ósvipað

búin að lækka um tíu milljarða og þær hugmyndir sem menn hafa verið með í gjaldtöku jafnvel þó við tækjum gjöld innan höfuðborgarinnar

til þess meðal annars að fjármagna almenningssamgöngurnar og stofnbraautirnar þar og hugsanlega rekstur það á eftir að klára það í samkomulagi við sveitarfélögin á

og hálfan fyrir þessa almennu gjaldtöku og innan höfuðborgarsvæðisins eitthvað lægra þannig við erum ekki að tala einu sinni um þá fjárhæð sem verður búin að lækka þannig að það er gríðarlegur hvati á þá sem vilja skipta yfir í nýorkubíla rafmagnsbíla að fara þangað er komið eitthvað fram hvaða vegir þetta eru já það er talað um það í nefndarálitinu

hafa svona meginhugmyndirnar verið það eru auðvitað meginleiðirnar inn og út úr höfuðborgarsvæðinu alveg austur fyrir Selfoss og upp í Borgarnes tvöföldun á Reykjanesbrautinni og síðan einstaka framkvæmdir þar sem

nýtt sér það að fara styttri leið og ávinningurinn sparast það hefur verið nefnt bæði Ölfusárbrú það hefur verið nefnt það hefur verið nefnt Öxi fyrir austan þannig þetta er og jafnvel Hvalfjarðargöngin aftur og slíkar framkvæmdir hringinn í kring um landið og menn hafa líka verið að ræða það að það sé skynsamlegt að nálgast þetta með svona jafnræðissjónarmiði þannig við værum í raun og veru að breyta gjaldtökunni en við erum ekki að auka álögur með þessum hugmyndum en útfærslan á þessu nákvæmlega er eftir og ég get vel skilið að nefndarmenn sem þó hafa verið í í starfi nefndarinnar í þrjá mánuði og fengið inn gesti og ég veit

að efnislega er ekkert stór ágreiningur milli mín og Helgu Völu um þetta þar hafa menn bara einfaldlega verið að

gestina við viljum fara

ég aðeins að stoppa ert þú á móti veggjöldum nei nú ætla ég aðeins að stoppa

eitthvað sem er ekki verið að ræða í samgönguðáætlun þeir gestir sem komu fyrir nefndina þeir voru sumir hverjir spurðir

hvað með veggjöld

en ert þú mótfallin veggjöldum nei við erum bara ekkert búin að klára þá umræðu í

ég óttast er að það virðist vera

þeim finnist góð hugmynd að skattleggja aðallega höfuðborgarsvæðið það eru allir vegir út frá höfuðborgarsvæðinu sem eiga

að að lúta þessum gjöldum líka götur innan svæðisins þannig að mér finnst þetta þetta finnst mér til dæmis mjög glannalegt að fara að bjóða íbúum höfuðborgarsvæðisins upp á það og

Selfoss Hveragerði Keflavík Reykjanes og og svo upp í Borgarfjörð og þar sem eru að sækja vinnu á höfuðborgarsvæðinu ætlum við að bjóða þessu fólki upp á að aka á milli hverfa ætlum við að láta þá eina um að borga þetta út um allt land mér finnst þetta bara spurning sem við getum ekki afgreitt á þinginu á þremur dögum það er bara því miður þannig af við erum komin með umferðaröryggi á allt annan stað innan bara fimm ára

og síðan hefur þær hugmyndir sem menn hafa verið að reikna út áður og ég hef séð skýrslur um allt að fjörutíu prósent af þessum kostnaði yrði greitt af þeim sem færu sjaldnar eða einu sinni skiptingin milli þeirra sem eru að ferðast til borgarinnar vegna heilbrigðisþjónustu menningarstarfsemi

þeim dúr eða þeirra sem ferðast út úr borginni sú greining liggur ekki fyrir

og er þetta ekki pólitískt erfitt fyrir þig nú býrðu sjálfur í Hrunamannahreppi

á landsbyggðina ég held ekki og þú heyrðir nú svörin hennar Helgu Völu að þetta leggst sérstaklega á borgarbúa ég held að þetta sé spurning um það hvort við viljum taka stóra stökkið í umferðaröryggi hvort við viljum taka stóra stökkið í að framkvæma vegaframkvæmdir og koma okkur á annan stað á aðeins fimm sex sjö árum og vera búin að ljúka að aðskilja akstursstefnur hér á þessum meginleiðum og um leið

stækka atvinnusvæðið þannig að fólk geti ferðast með öruggum hætti til og frá vinnu til skóla og annað í þeim dúr þannig að til að mynda væri hægt að byggja upp ódýrara húsnæði hérna í kring og taka þrýstinginn þar af ég held að það sé fullt af tækifærum í þessu og sama með